Adigh aro odighi eedi ne dighi gha tesua ekpa ezoor bho ede arooy eedi nebedh gha miloebo etede arooy eedi nedighi gha mamunu elede aroy nebagha miireeny olen etede arooy nedighi odigh kere kere okpo nepelom aloor eedi kezo bho obo bho nebeebh ileebo bho eedi na epira gha ni esi meedum bho eedi esi abele peedi ologh anyan peedi ozol iikpuom obun iikpuom ozol, nozol na rol nin aji mem den po omula oghi, esioyom ileebo bho, ekuom ileebo ke edum ke eneghe so amen olo ileebo blo neneghe po obu, obu ubele po okpoghion, ukpoghion <hesitation> otologh oghi oghol oghoroghi oke ofri, etede arooy negbo male, amem oedi igbo nale isoore, peedi orodi, aru kar olo eedi arue dio morool, peedi okpe inon awuny ke rodi male obho ke nongho zeedi teesi po peedi nedeeny ilo oliom totu, peedi ne pin na neki ta adighi nabool eteeny ikpoki. Obo bho neba miveeny obho neki arudum egbeeny esi olo ari bol ariireeny esi <hesitation> obo eri ekpa ari ireeny idi eedi neba ebele, peedi oru okpe awuny olo peedi oru okpe awuny olo ke rool ireeny bho, peedi nerodi emu toghom eboolan onogho mo boobho ne ko gha mi ireeny bho epin ikpoki bho elokioyo awuny eedi masuul, edighi kar kar olo eedi imiin ighol kua oodi ne tu mo use ikpoki bho odighion etede arooy na beebh ma aro oku ru, okuru obho izal odigh etede bho ekpare, etede bho idooy, ikpere netol gha miiraar uvanyu ana ubebh iraar uvanyu pineneghe pana nakimo oku, idooy ibho napel gha oku, idooy obho napel gha ni niiraar uvanyu, negbebh gha modiin uvanyu, amem eedi egbebh odiin uvanyu eedi egbebh odiin uvanyu pana nave moku, etede arooy nebeebh gha miikany kamem kamem eedi neloki ekua, eedio negu peedi nekobhogi moomeedi epin eki tadighi ibhin ighi ta dighi obho peedi nebool eseghe mikpoki elokioyom awuny eedi ta sukul eboghiom aari itu ekuom ibura enogho ma aloor eedi inom idighi arooy nebebh yogh ara agologu na kondondia.

Oki ade bho miba ari ebiniga oko obughe obebhi amen olo ene ubeebh, ana na bal mem pana obal amem, obam amen ana naki aanon neneghe moosighom ana osighom ubele pana ube lemaan eedi, negbebh odiin uvanyu, ana mule aki asi neneghe moobu pana obu eedi oseghe ebuyom arooy, eedi nwuny eedi ebun so eedi erue dio morool pa awuny oghi orool, osa omootu bho ale, eseghe miibhe obool epin eki ta adighi eki ebool eteeny ikpoki apin atu totu bho aloghiom awuny na sukul okpeyogh kor kar ole ughol ghol okpeyogh peedi neseghe ta esi opo bho nekpeyon awuny eedi